Wor Belgumian kunnen sagale in dib ede nyaat sagale aki chamariafa, mahogoafa, viazi tamuafa ,chapatia, kalmatia, hanjera, cabbage wontan nyaati .ishin sagale tan cabbage irkaeni, fon irkaeni, supu isannen dugeni dub midan bukiseni, wontan kulli irtibisseni nyaateni. won sagale aki won ak carrotifa ,pilipili hoho tanfa wot gurte wontan ak pilau sahani gudiot bukifte tan akan nyaati.